Ny <hesitation> voninkazo managna loko mitovy amin'ny <hesitation> arc en ciel matetiky maro <hesitation> ny couleur hita <hesitation> amin'io fa ny hitako mitôvitôvy raozy ny fleur raozy.